Jo u l’omelette ngë di manku çë vjemurar, na te hora ham ve të diganisme, vum një fill vaj te një digan, si ë çë ngrohet një skaj i shtiem venë, veja diganiset vetëm e vetëm e te tri minute ke një bukur ve e diganisme, pran ti këtë ve mënd e keç më e that o më e njom a seconda di si e preferir.